gəde, sərən, kwan, fudu, vadi, zsdu, gatkasa, tlaɗakwa, wuraya, guma, guma avaran gəde, guma avaran səran, guma avaran kwan, guma avaran fudu, guma avaran vədi, guma avaran zsdu, guma avaan gatkasa, guma varan tlədəkwa, guma avaran waraya, gumo sərən, gumo seren avaro gade, gumo seren avaro sərən, gumo sərən avərən kwan, gumo sərən avəran fudu, gumo sərən avəran vədi, gumo sərən avəran asdu, gumo sərən avəran gatkasa, gumo sərən aⱱərən tlaɗakwa, gumo sərən avəran wuraya, gumo kwan. Gumo kwan avəran gəde, gumo kwan avəran səran, gumo kwan avəran kwan, gumo kwan avəran fudu, gumo kwan avəran zsdu, gumo kwan avəran gatkasa, gumo kwan avaran tladakwa, gumo kwan avaran wuraya, gumo fudu, gumo fudu avəran gade, gumo fudu avəran səran, gumo fudu avəran kwan, gumo fudu avaran fudu, gumo fudu avaran vadi, gumo fudu. Avəran ezdu. gumo fudu avaro gatkasa, gumo fudu avaran tladakwa, gumo fudu avaru wareya gumo vadi, gumo vadi avaro gadi, gumo vadi avaran saran, gumo vadi avaran kwan, gumo vədi avaran fudu, gumo vadi, gumo vadi avarun ezdu gumo vadi avaron gatkasa gumon vadi avaron tladkwa gumon vadi avaron waraya, gumo ezdu. gumon ezdu avəran gade, gumo ezdu avəran səran, gumo ezdu avəran kwan, gumo ezdu avaran fudu, gumo ezdu avaran vadi, gumo ezdu avəran ezdu. gumon ezdu avaron gatkasa, gumo ezdu avaron gatkasa, gumo gatkasa avaran gaɗe, gumo gatkasa avaran saran, gumo gatkasa avaran kwan, gumo gatkasa avaran fudu, gumo gatkasa avaran vadi gumo gatkasa avaran ezdu gumo gatkasa avaron gatkasa, gumo gatkasa avaron tladagwa, gumo gatkasa avaro wuraya gumo tlədakwa, gumon tladagwa avaron gadi gomon tladakwa avəran səran, gumo tladakwa avəran kwan, gumo tladakwa avəran fudu, gumo tladakwa, avəran vadi, gumo tladakwa avaran zsdu, gumo tladakwa avəran gatkasa, gumo tladakwa avərən wuraya, gumo wuraya, gumo wuraya, avaran gadi gumo waraya avaro səran, gumo wuraya avaro kwan, gumo waraya avaro fudu, gumo wuraya avəran vadi, gumo wuraya avarau ezdu gumo waraya avaro gatkasa, gumo wuraya avaran tladakwa, gumo wuraya avaran wuraya, miya, miyan gade, miyan serin, miyan kwan, miyan hudu, miyan vadi, miyan ezdu, miyan gatkasa, miyan tladakwa, miyan waraya dupu dupun gade.